Manga mazava, manga mazava zany de tonga de zavatra tadidiko vôlohany aloha de voro manga mazava de lokona langitry zany, loko sara be, mahafinaritra ny mizaha ananjy e de eritreretina hoe agny ambony be sy hita maso agny an, agny amin'ny lagnitra akagny an faran'ny taka-maso de mbola ambonin'igny akany misy an'Andriamanitra de toerana sara zany e lagnitra zany de sara zany aminahy.